Zaha sakafo le hanigny le mamimamy regny tegna tiàko hohanina kaofa maraindraina satria za vao mifôha maraindraina igny hitako mampisôkatra vavoninaha.